عشان تغير الحفاضة اول شي شيل الحفاضة الجديمة بحذر، نظف المكان بإستخدام مناديل مبللة، بعدين حط الحفاظة الجديدة تحت الطفل، وإرفع رجليه شوي شوي وثبت الحفاظة بإستخدام اللواصق تأكد من أن الحفاضة محكمة وما فيها أي تجاعيد.